Raachini arrab issa sun deera sunii wonin midafeetunii sagalean kabetay, sagalean nyaatay, biness chachareko sun fa, arrab sun ufkasa derasse kaabay woishin binessa akas sagale sun fa kakabete bisan faan duuga aminen duum ammotu won gudion ta in midasun binessun faan kabete sagale sun fan nyaatay.